Enin arieh npie lyieh leh-wufurro, nlyiel buran, nsuieh biekieh izam omu eh nkinn izam bie|eh abie nkieh leh omu, nsumu, abie nbro bielep, ennu bielep nkie Adeh ighiefielo leh-bie ari kieleh beylieh leh-bie nbubieh abie ikiele ma abieh mie npie enne ahieh, owu-wu leh okuku heh wuieh kielehmi, kieh mie yurro leh okukwu mpie leh ishie nne, kie kieh iboieh miel leh-k=lyieh ileh mieh